Ny kolontsaina any Sina dia kolontsainan’olona mazoto miasa an, fetsifetsy an, mahay miara-miasa an, tia karokaroka an, tia mitazona ny kolontsaina izay efa novolavolain’izareo aman’arivon-taona.